Burung toman silo apato koa ne ne su oras ne tu balik tokata tonan ku ore tingin kite burung te'e burung hoit na kura to papaaren burung hoit se tinggi ne mo konto hoit hoit tando ore pumalayu burumng te'e aren'ne manguni isenan silo apato kanene ise kuman tomonto tikus wusa ngapa to binatang to aicik supurane ise ore tu supamo ise ban silokan su walan salaksep sualan salak te'e rakel tikus to kuman salak su oras ne to mali te'eleni kata toanan te ni burung te'e to rakel to kanenne sualang salak ise manaku sangapa tikus to one sualang salak